<hesitation> Echenkwiijuka obukaba nenkuura, nkakuura na issenkuru nyowe, aroho bwe bantumiire munju kutabara ebiintu, mbitwara omukichumbiiro. Obwenagarukiire, n kasanga, nyiinaruminyoowe aikairile hantebe yange gyekaba nikalileho, hati nagezaho kumibingaho arugeho, bwenageerezeho kumubingaho harugaho yayangiiraho. <hesitation> Muzeeyi yanteera baitu chikanyamba habwokba nkega kuhaa abantu abakuru ekitiniisa. Omuntu bwo kumusanga ayiikalile muntebe yaawe, tokumubingaho.